Atora khilli ni bokhorok o phan rwwi khili no buphang o tubuo. Atora ni kotorma tei swing ni phan khilli no manwi ni bisingo tubuna bagwi nangkukma chapmung snam o. Atorabukhuk ni tei kaisa bwkhak ni claw bai khili no swkakna bagwi chubachu khlaio. Kaham khe taknani khakchang khe romnani tei nakarjak gorimani bai baksa thik khe tongnani swmai tangnai tei hamya wngmano mwthangwi mano. Atora wngkha swnammung tei DIY kamni bagwi nangkukmani manwi swnammung tei swnammungni bagwi nangmani phan rwnai.